بصراحة كنت أختار اللغة الصينية. لأنها لغة كبيرة ومهمة جدا على مستوى العالم. خصوصا في مجالات التجارة والأقتصاد. الصين تعتبر واحدة من أكبر القوى الأقتصادية وتعلم اللغة راح يفتح لي أبواب لفهم ثقافتها بشكل أفضل. يعطيني فرص للتواصل عدد كبير من الناس. كمان اللغة الصينية تعتبر من أكثر اللغات تحديا. وبتعلمها أقدر أحقق إنجاز كبير.